Aka na de gee zhiji tu bwanɛ na aa na bishi mi meci gee zhiji eshe ti wishije so ti gee zhiji esgeti wishiji gɛɛ zhɛ mɛ hiɛb u meme eri naan a de bishi meci gaa ta gumwa ama nda ijɛ ne biwo har aikana ngee wishije eshe gaa njɛ mayo. Ki uywa uko naana shɛ ma izhiji ukuribi tu kwuba ni ikɛin mi nɛ shɛ shiywa shata ga shagari namɛ la nu mulici, amu ta gumwa yibwa shɛ ma n koshikwo duwa. Ama n zhiji. yajɛ la yi kp ahieb yiɛb ibɛ atii hwɛb. uhurishi kerere-o gana ng ana shɛ ma butu zhɛ yizo moyingo bo rungutonu-o ama ebi ciwi hwai ga lele ebu ciwe esenji ɛzhɛ bu lashiganɛ ukuribi, ngee zhiji ulatu tu hwyga aka ata. Dɛn ngee ci ya naan a ngɛ zhɛ mɛ hien n zhiji tu kwuba ni keib mi shɛ izhiji nu shiywa geri ga naitin, naitin- naiti ti zhiyi ohilo-aa tu hwab ogwu n yagawa ya du ogwwu naan a gembi neri ama sanga ngana. Aama sa go so iyi tu mungo nu kuribi mu kain mu nu ukuribi mu kaiy mu-shich is bu bassa bɛ hiɛy kengbɛ aka ibɛ ngee eri ngoo so kengbe uywa ta har zhajɛ ci gana atii njɛ ajɛjɛ ni keuye na ngaa namɛ la abi shɛ la yɛu ishɛye sai kwo de ɛhiey bu yajɛ uruna. Kwo nu ywa na obi zhiji ogu tu elwa uywa yebi asha. Ogwu bi gembi gunu atwa na ati jɛjɛ la na aba shɛ atwa tu wutu shɛ ativa naan a yagajɛ shigwu ogwu butu bi zhɛ shikono epe bu zha shɛ ba kwuba uce-o. ebi sugeni bwai butu no hilo ɛbi hiɛh ba jala ngana tu no kwo ya shɛ atwa ta kwo yashɛ atwa-atatu, ituli ngana bɛɛ zhɛ bu sutonono, naan a shɛ ma abu sugeni atwa ici atwa atatu, atwa gaa ta, ogwu na abi zhɛ dwa uywa oko gba zzhɛ bu gombo. Unyuab yuab ri nje bi eri botulona ngana mu wutu wutu ba sanga uwaa aa mapa ma yɛu shenje abu shɛ-o. gee zhiji latu tu hwuga uywa ta her geri ba ta- uywa gbaa nu dupu ni bɛ dupu nib a har zhajɛ ici aka ga. U sei aka ga ijɛ ishijɛ shiywa gbaa nu bu handa nu duou nu bu hand ani bɛ ici hi gaa ga ni bɛ cenje ibɛ gɛɛ zhɛ mɛ hiɛn u. u uwɛbiye ata amu nga kwuba izhi ugwulo kunyi. Iyi nɛ kaa po yee yanu shɛpu wutu, ushɛpu wutu kaa uza gwulo gaga ati namɛ la nu shɛpu gumwa-o. n naan a shɛ la keuye ti namɛ nu shɛpu gumwa, ɛhiey ushɛpu gumwa la asha cɛnjɛ tuta ti zhɛ kwo yashɛ buruna abu shɛ iyi elele abɛnjɛ dice bishɛ gushigo. cɛjɛ ti zhɛmɛ, kwo bu zweni ahilo vitacɛ bi shɛ bo gushigo abi shɛ yɛu shenje bi zha sh bi zhɛ a yaga kuribi. Sai kwode butu nab u bu hulo bu hu hu lo ishɛ dole bis zhɛ-a muna buy a uwɛ mbee? Uwɛtɛ shɛ ma bub u hulo ata, ujɛruma shɛ cele bi zhɛ-a muna butu shɛ mmaa late naana ta buy ajo iyi kwo kaa ngaa uakɛ iyi ngee bu huri-o bi zhɛ muna butu jɛruma nu ujita bwa tumata, nig aa na tib u huri nu ga ana agwatana hi njɛ. So nu gaa ta aka mi latu tu hwuga ishɛ na aka go gee zhije ti ricɛ. Shiywagbaa nu dupu ni bɛ cijishiji ga ga u munje har ci shiywa gbaa nu dupu nu ba-a-a sh na buhanda nu baa ineshi gaga ribɛ tɛ uhrujɛ layu uwaci aka ata ti ya zhajɛ ya harigɛ titeni yɛ shiywa gbɛɛ yebi shi ywa gbaa nu woshi ni bɛ tɛ ishɛ ibɛ go gaa ga dumwa la. N namɛ ya nu shɛpu wutu ti za ya cɛnjɛ ohilo tu shɛ ya tu mwata ibv po butu ba hwuga ya ubanta ohilo nak wo ubauta ajɛjɛ ushɛpu so gana yaa shɛ ta. Gana ta so ici huwai ga ɛ hien ma duma arukwukwu ngaa kubwa la ishɛ arukwukwu ni ga go no nu arukwukwu bɛ ka shɛ ma huri shi ma iyi nɛɛ nɛ gaa kubwa la aka ci ya nkubasa in ya-o yajɛ kaa iyi nɛ po ya shɛ gaa ta. iyi nɛ po ya shɛ ga ta uhuri a jɛjɛ ushɛpu wutu ga nga jɛmɛ.

Tu nga kwub bub ana ntɛ zhɛ ma kwubana nab u nu umwamwa mi har ɛhiɛh bu nee nri hi bashɛ kwo awalabu ma ijɛ shɛ? Ɛbi hieci hwai aka aka gana walabu ya sha iyi heri ba mbiyana eh! Ijɛ ɛhiɛh biyikwo tuzana asha ibɛ gɛ su? Unyasa mu hin ta. Unyansa mi yeebi, ishajɛ sasana emeci butu gumwa kaa ebu meci i yajɛ iyi nɛ ebi zhɛ bo soso gem bi ufugwo ehiɛn e e bu peni aguma ebu peni ingbetere ici aka ng ana atu ma kubuta nu atuba ne biyi kwo mi har ci iyi naan a bbu bassa bɛ hiey ogubo, ofubo, zhajɛ ab! Asha imbe nɛ kub shv gaa ga? Ɛhieh bujikwo yajɛ ofubo. Hwohi ata tun ga ta na namɛ la du tun ga ta gumwa ma hwuga biyikwo butu yajɛ ofubo ehieb yɛu bɛ zhɛ mata bishɛ ba mata yɛu ɛtɛ. kai! Asha yɛu da ba du gvv zhɛ mo gushigo. yashɛ la nu ngushɛ ishɛ shɛ gana ga hu wajɛ ishɛ ma biyiwo yakɛ ofubi bu namɛ na ahausa eyebi, ga na bɛ zhɛ ishijɛɛ? Bu nan da na asibitu-i? Karishe ba hwuga buyikwo zhe tumata bo wo nu ngwushɛ la biyikwo bu yajv ofubo bun a na mɛ nu nyasa. Ahansa bun a ngabɛ zhɛ ma matanga? Yashɛ la egwunukwoshi tu jɛmɛ ha rya bwana ah ahzga rijɛ bu bassa bɛ hiɛn tihikono ushiga ba mapa imbeku biyi kwo ga zhɛ mataa? Butu bwe nyi su kwo biyikwo? Oyibwo ɛhiɛh inɛ aba iska nin bu bassa be hieh ushiga ba mapa tu swoh swob biyi kwo zhɛ mata. Fa walabu ya jita ko biyikwo meci biyikwo su oo bu meci butubwenyi, myasa mi ta jita abu hwuje ma biyikwo bu kwuzhi ba. Jita hib na na biyikwo mi kwuzhi izhigeji nu rumɛ shenje gaaga a patangama nkwasha tuga ibɛ tu lumongu ti zhiji bu ma nda nyasa biyikwo mi zhɛ mata hwai ya zhajɛ tu mata tu lacɛ uwaa iyi suki to mbishi ya iyi be nyasa n shanɛ ya amɛ tuhantu inwanɛ har nim wino nga namɛ amatwa’ wo amɛ ga ngo bu zhɛ bo ‘wo. Iyi suji ya har urumɛ shɛ ana-nɛ urumɛ tumɛ iyebi na zhɛ bee meci, yeu cwɛb’ wo ɛh! Anjɛ ya biyi kwo bu meci, biyikwo bu meci zhajɛ kwubɛ yɛu, sai naan a tun ga hwajɛ du wo yɛu ya ngɛɛ o. Hia unyasa mi yebi ta ga ngaa namɛ ngee zhɛ nga kwubɛ yɛu eh gana a washɛ ezweniya nu apata eh bu meci ya nai gabu du bu yajɛ unaga ezuye kaa shini amɛ mi. iyi nɛ ngee eri ngaa na aka ta shv nu-u-u-u kouye tu lati zhazhɛ ta kwuba kuribi, ukuribi na ta kuba shɛ ti eri aka ta la alum ate huru shi neira ko, neira yebi-o. ngoo so aluma gembi nga shɛlanjɛ bu. Ti nga shɛlanjɛ bua ta ngɛ hiɛb ko bay a bwoko kede butu be elele yɛ-o us nda du bee peni ngɛɛ hiɛb bu n jerishi una buta unyasa mi yebi ta sai ya zhajɛ yanamɛ namɛ ya namɛ namɛ ici ogungu naa na har agwatana ti ile yɛu ɛtɛ emeci bub wo namɛ gana aladi atatu agwatana shepi urah bwa. iyɛ gee zhiji gee mepi iyi nɛ ɛhiɛb u’wo, ma kuba tu, wo atwa o’wogono du. Nta kwubasatu’ wo tun aa na tit ani amɛ ganata-o jita go ehiɛh yɛu be ge meci wi Iyimɛyɛsu mepi so iyimɛyɛ o asha butu ebe shɛ bu ne mi a pa opo zeci maa yɛu mi ubwa hwai gengeneni ga ga har me gure manda hahsa mɛ hiɛh ga agwatana yibwa uwɛ raig mu mo hulo yibwa n zasa ampanɛ-o butu be ga shɛ ma mo gushigo n teni na tu hansa ti yɛu ti mi so nu gaa tu ya zhajɛ hiɛ agwatana zhajɛ na aka naan a ya yajɛ nyɛ na bɛ zhɛ bu pama okoko okoko ana azhɛ bu pana har yɛu gɛ zhɛ wo presently yashɛ ma ma suma iyi nɛ naruba hu wai go ishɛ i’ yajɛ miaun na na uwo ana ka ewi iyajɛ miaun mi yebi nana uwo and ta hwayi vwokaa nta namɛ nyasa, uwɛmbe! Uwɛ atwa na agwatana ti peni. Ta zhiji naaka ta n nnamɛ nu nyasa har ci hwai uwɛnɛpo shɛ yajɛ atwa oko naana shɛ azhigba ajalaka egushi ji shi a zasa gamba ga ngushiji za yi kaa nga-yajɛ-o agwatana m peni ta hwai n ta namɛ nu nyasa uwa har ci aka ga n shv butu bu nyasa aka elele, aka lele nazhɛ eleni nemi nge leni du na aba. Eleni mbisegeni na ama nda ab gamba du n gee leni na aba. ibɛ shɛ ma abu shɛ butu naan a agwatana poni tumata ya ta hien inɛ elele gabu bishɛ ba sha urube na miaub mu bu-o mia ub mubu eri kwaba uhwama uyi ko na eri bu mbiyono maa iyi atu kwubɛ na, a bu mbiyanɛ hien tun h wujɛ n ciba n zhɛ mansa abansa, ebu guri a bu mbiyaɛ ma iyi gɛtɛ shɛ iyi atamdu nda ule ni bɛ. iyi heri beyi ɛ zhɛ hiɛh bishi ba aba njɛ ijɛtɛ al hali kaa yɛu bu mbisogono. ibɛ po akalele nyajɛ myasa nu miayb mubu, bu yajɛ nyasa. Ihin ga njɛ yɛu mi uwɛ mɛ hieb nda aukuri ugengeni ande bishɛ ma gaugana ga. So gana yashɛ ta. So ebu henteni aba jala la ma hwujɛ aka mi nan ga duwa la nyasa imbepo nga njɛ nyasa ta? Iyi teni tenina nga njɛ nyasa ta? Ici ogungu naan a ngee er ingo? So iyi tu mungo ga ɛhiɛnla nkongbo, tun goo so nub ndananɛ nyaba. Ngaa njɛ hwai n shɛnjɛ nu umwono tin gee jiye. Nda njɛ hwai mo hikono ash ana ga inemi nay a hwai du. Tenu wishije eshe tu vuteni inɛ iyarɛ tu. Ni ibɛ ti seshi. Aka la la butu so uyi ebi zhe hwai ebu teni umwoni gamba hn yajɛ yɛ, ai ci zamani aka ga ufwo o tu so naga yawa randuya ehiɛh mashin. Te ti shiji ababuru tudama ya. Bino mi na meci gomu akana ngoo so i ‘yajɛ ukuribi na bɛɛ uwɛ uzhɛka bɛɛ hieh umma, iyi jɛ n njɛ unyasa, iyi nɛɛnɛ ugwunikwoshi nu ta zasa la ibɛ gɛ abu yajɛ umma kana nu ukunbi ata abu yajɛ. Jita du ngɛɛ zhɛ atwa mi ti hieci bu ma shapa so iyi gembi ufuwo ni iyi naan a ati yajɛ ngaa njɛ anasa ngaa kwubɛ ngaa njɛ nyasa. Iyi gembi ufugwo ngaa zasa la ngee susuteni hwai butu kwo yeshɛ luwai iyi suji ne ri shi ma duma iyi nɛɛ nɛ shamɛ iyi nyasa. Na zhɛ u uyuah yuah yeci ɛ zhɛ pula ogwu ata nu masha gana yashɛ. Aka elele n shɛ iyi nyasa no ohugwo atwa n twajɛ shɛ butu, n njɛ shɛ butu ihiɛmɛ-o aka elele ma pana butu ujɛruma ma lana ta aka bwa ci yashɛ umbe ngaa shɛ urenasu butu aana ga ta ta du atwa n awa ne ekwunyi i sh ama ngbana ama pana jɛruma ata so gama abu jwubɛ ya sha jita naan a son soh soh soh soh